<hesitation> ende dum hen dem bawi jatorade, rewolution spaye hen, so a diewi ley duɗi disiwicen hen. Ɓe kaɓiikeno faa naawi kamɓe endiyen en ɓee. <hesitation> E ley issa maɓɓe, <hesitation> faa hannde iɗun heddii jatoreede hono yiitumawuuri muuɗun.